Karazan-kagnigny tegna môra amina hôtely tegna matetiky ndraiky edy, ôhatra asietin'na composé regny, dix- dix mily faran'ny lafo, asietina sambosa dix mily koa de eoeo amin'ny efatra ake agnatiny, de asietina bochety koa <hesitation> dix mily akeke izy de efatra koa agnatiny, brochety viandy.